د جامو زنځير دوه تارونه لري چې یو بل ته نژدې کېږي. هر تار کوچني غاښونه لري چې یو بل کې نښلي. کله چې زنځير پورته یا ښکته شي، غاښونه یو ځای یا جدا کېږي. دا د جامو خلاصول او تړل آسانه کوي. زنځير د جامو، بکسې او نورو شیانو لپاره کارېږي.